Na ho zara na tsy ho zara da tsy ampiova raha mihitsy io satria ny toe-tsay olo maña miaraky toe tsay olo tsy maña tsy mitovy. Na na ny tsy mañana io zao handañy hareña avao. Fa ny raiky manana iñy hampitombo ny añazy avao ndre efa tsy misy ty am-pelatañanao hampitombo ny añazy avao izy.